Xleakgtim papa akgtim akgtu akgtutu papa, <hesitation> ama kawanikan papa enero, febrero, marzo chichinin, jalu mini sayin, mini sayin pero stina min amaxa papa chintsamalhi kiltsuku enero pus tsukutsa chichinin naki tamakgaxtakga no asta <hesitation> asta marzo kilhmaktim chono xli kilhmakto tsuku no xleakgtati papa amalhi marzo abril mayo tlakglu manchu noxan chichinin lhuwatsa no chichinin lhalh mini sayin chichinima chichinima xla porque tsama kilhtamaku taya chichinin, chon tsuku xlikilhmaktut amalhi i mayo, junio y julio tsuku no min sayin kuesa mintsa no sayin, chali chali min sayin, pero kakgotanun mani no xa- xa kakuwini pus lhalumin sayin kakgotanun nini sayin tsuku no <hesitation> xli kilhmaktati no amalhi xliakgnajatsa papa amlhi Septiembre, octubre y noviembre, lokgnunts noxa jalmin sayin pero pus kakgawiw tina min sayin manchi, k- kakgawiwiliwan lokgnun ja- ja chichinin pero ja lhuwa min sayin uno xa ama ti una chintsamalhi akgtim kat, kilhmaktat, axilumin sayin axi lu chichinin i axi tsa lokgnun.